Me nyɛnko no a ndɛ ndzɛmba annkͻ yie wͻ edwuma mu ma n'enyi anngye no, mobͻbͻ mbͻdzen ara m'apɛ paserew sene bi paa na matsena hͻ menye no ahwɛ na no mu paserew no manakasa m'eyiyi dze akyerɛ no ma w'aserew dze ekenyan no ho kɛpem dɛ n'awerɛhow a oridzi no nyinara bɛtsetsew dze efi n'enyiwa do. Sɛ ͻserew dɛm wie a, menngye nndzi dɛ ͻbɛkae dɛ nna no werɛ ahow wͻ edwuma mu.